E purpi ë një animall edhe ai particolari çë rron te dejti, te ki na purpi hahet per esempiu, ka ata si krahë, çë litisht thuhen i tentacoli, e një animall partcolari ngë e di pran çë caratteristiche mënd ket, u di vetëm se na e ham purpin.